Pos... gastal un meyu de trasporti púbricu qualquiera en una capital pola primel vés... pos puei sel mu faci si siguis unus passus mu cenzillus. Alo primeru, entera-ti delas liñas d'otobús, metru o tren que ain i delos recorríus que te llevan alos sitius que te peta de vesital. Pueis miral en mapas, pogramas de mobi o consejal-ti con vezinus del lugal. Aluegu, merca el billeti o la tageta precisa... polo regulal en máquinas o billeteras qu'ain enas estacionis o parás, en angunus comercius i quioscus, o mesmu por mé del mobi. Quandu subis al meyu en custión, valida'l tu billeti si es precisu. I nel viagi, está-ti téntigu alas parás i avisus pa abaxal-ti ena correta.